Tabeng eng tee wau naiamo menabo tawabai. Nii wau kalapamo sapai, nana, kanukana napo wira ule awango tee wau ule tabeng maka madeka tee wau tewato naiama taba talala malako. Eng napo awago ule tee wau osinonna tabeng elo loo tee nado tee o wau peekamasko moai toloienna naiama woopalili tolo. Eng tee o wau osinonna ule lepo meeke tabeng tee ule naiema taba meeke ule panodalitope monoka tabanai, mono asing maskela lopa sipaka lopa, tewago tee ule wau osinonna lepo meeke tabeng. Eng teka o wau aga salika moammo teka nawanawa nawalona naigo tabeng, eu kalalama uleulei meeke ea. Ule awago tete ningna Tee peekala asing la mono lolebo taukonna koleako teke gawamanoke tee wau tewato. Eng tee tewato naiema laka mono awa talala lalape niin nee mono panna moino, tewago tee tewa talala lalama napo tee osinonna wau ko lobi tenedalawai eu. Ningna wau lepo kalapamo tee o polanonna itoka asing, itoka, itoka tee ule lepo meeke meka nai- nai- naiema napo naiena kalalali tope lepo ule tee leengai, eng tee opongka wesko ule pole ninangka teka tekenai koumanoke gawalako, osinoke gawalawa luko. Ningnaka wau tee madeka naba asing polanonna teka tabeng ule lepo mekangai, ninangka peekalangaka peekala mekabotaumo koleotawepenang teka ule lepo mekabupe mekabo tauwalumo ka kole epenang teka ule mekadali naieitope, taieitope uleka tee Tee ule mekangai kamekas eu tewago lepo meeke tee o osinonna wau tabeng ule awago lakangka loma tee osinonna wau naiema, tee ka loma lakang ule iskapalawai, auka teuka sipai asing koduwaloda eu tee wau osinonna naiema. Eng tee elo loonna wau naiammo tete ule lale sipaka ule maka woo tee ule nepo tee, eng tewago tee o osinonna wau ule lepo meeke tabeng. Ule ulei ka ninang uwakaitai ka kamemalama, tee teka woliamanoka mema wolias noko, woliama mema uwa ama naiago tewago mono ka tabanai talalamali onoko. Tabo te labo.